दूर बिन एगो ऐसे जादू चश्मा हैवे जेकर मदद ले। दूर के चीज ल बड़ा कर के देख सकत। हन प्रकाश के खेल दूरबीन के अंदर कुछ खास ले लेन्स होते। जो प्रकाश के किरण ल मोड़ देते जब हमन दूरबीन ल देखतन त। दूर आइया प्रकाश के किरण पास से गुजरते किरण होते। बड़े लेस से किरण ल इकट्ठा करके ओकर दिशा बदल देते। एकर से किरण हमर आंख म बड़े होकर पहुंचते चीज ल। भी बड़े जब बड़े किरण पहुंचते तो लगते की चीज ह बड़े हो गए हैवे।